Gne sy de matetiky fihoanin'olo moa zany gn'ame voankazo a <hesitation> coeur de boeuf zay fahalalan'olo anazy, da ampaly ampaly be e fahalalan'olo an'azy fa aminay agny izy ampaly avao, da gne legiome koa, ino ty raha fosifosy ty moa, navet ndre iaho mbola sy nagnandragny an'io aby, navet da artichaut, mafaitry avao gn'artichaut io fa izy anin'olo fagnafody.